Ngom toa fola ta, kalo fangare masirete ge fangato pake bahasa tidore, bahasa tidore ge fangare tomoi bato toma fola ta ngom mansia ngai range, fangare ma ngofa se fangare ri faya, kalo fangare ri faya ge ona mara sabale dadi mina mo pake bahasa sabale, klo fangare na ngofa ge pake bahasa indonesia